<hesitation> Azafady fy da efa hariva ny andro ty rô mba ampidimpigno agny azafady tabatabagnareo ignany fy da mbola hifoha maraindray ho andeha hiasa, da mbola sady iaho hitagnao io da mbola mamita asa iaho, nefa da izay eh tabatabagnareo amignao sihy raha miditra an-dohako aby raha amboariko azafady mba ampidimpidigno agny azafady.